ŋo' na'but nagoŋ mede niyo' a puun yi gboke morets momoret niyaŋ a tandarua

kiko lo 'but lo tiyuni riŋit na mugun ko ŋutu' worani' a modoŋ lo a konda na kita na 'dit ko diŋit na'dit a ŋutu' puji' yukan ko nyesu na'but anyen tikinda mugun nagon ko riŋit na 'bijo

kitaesi ti kenda kune a todindö ŋwajik kaaŋ lo'di'dik a ko lo wora kulo liŋ konesi' kode' kitaes ti kelan na metani mede a 'dok ke todinikindö yi' kitaesi' ti könin na kokona

eeh nan 'bu'bulö tuggö ko beret na yuganda gboŋ ko kulon lemesi

ret lo 'börikot lo yi rerengu ko kuwö i diŋitan liŋ a lake tomurek ti yi totoni i piritön nagolongiti a nake

yani suluja na bijinesi ko ŋutu' yi gboke ni na madaŋ a nago parik yani nene diŋit do pujö naŋ di yani ŋo ŋutu' kulo ku'dik yi na gboke s do puji nan di ko suluki tinda na biyasara let ni yani pujö di ŋo kulo a gbörö ko miindi gbögbörö

ka'dolak ti keriyat kulo jakinda yi' loŋiyo lo ponda i miri a torekindi' yi gbokiyot liŋ ka'de ka'de' i dena ko ŋutulu kulo anyen ŋutulu kulo kokon anyen koo kekep

biryeesi' kulo a gboja na kura yi laliyan kode' wate gumba na kura 'boŋgu na soro' ko gumba na loko na na lokopet

'n denda i yak lo meda kulya ti kelan kulo kodo ko ŋiro liyo lo pujo bitamen kulo muda ko i kulon yapani ko i nanan diŋit

n de denda ŋo lo mimiyen kuwe kinet lo ko kinet lio lo mimiyen parik ko köti a welan

Kenda na ŋarakinda nan lo yeyiyesi i puundo na kuwe na kulya na ŋo na kokondiri 'borik ko nyo a ko wini logon yi pukin i kulya na konda 'borik i lukata na ŋutu

aa ŋutú luwaket lo ko toyinga lure a lepeŋ tikinda 'barik diŋit naŋ lepeŋ yuyugiri a nene diŋit ta tu koke i memeda na ŋo gbe kuraa a nyen dó kakaladu i na lure net

ŋaraju na torobo gbesi ti leleŋesi na a naron asan ko do 'duŋö do pupujö ayaniko lorok parik bge ko silimu ko hipatatis bi logon a lorok parik

kayaŋ i gboke ni ŋojik kulo nyanyar biriö na lumurut kaliya boŋgo' a ko soro'

eee nan amet to'duret na 'bijo parik i ŋojik nawate kode kode ŋojik kaŋ nawate kune

piyoŋ nagon a ko tokelá ko wini ma'di purú a nakiye kune a narok i matá ko gboŋ kurú kata logboŋ gboŋ i piyoŋ logon a puruú a jondi retó ko ŋutulú ki

mötö na piöŋ lo wasaka bgengeti piöŋ lo ile i kidiyöt kode i karia lo wöwökiyörö i kikölin kata loŋ wasaka yala a ko nyöj na 'deti lon 'ba miyö titinda ŋutu i möka na taipot

kenda na a ŋarakinda nan ko gbon ko julin jore logon ko nan gbon ko kulya ti gayet nan wökön kata

ŋojik nawate kune a to'durö ko kenda koko bge'deŋe ko bgoro' loŋ ko jajambiri ma'di i kita na miri i si'daet naki ma'di i pirit na ŋutu loŋ lo momorja wate kune jambi jambu

sukulu aje ŋarakin mede niyaŋ parik kobgoŋ nan aje 'dukökindö kadi a nan weja weja galakina na 'börik na kita anyen nan tutunyoju 'börik

e nan bubulö tikinda anyen ŋaŋarakinda koko kase yi yeyesi

e 'n meda kenda na i to'durjö na ŋojik nawate asan ŋojik nawate kune ko tokena tiyanan ko kune memetunda bot kase midijin ni susundö n'ŋariet ŋojik nawate kune 'dok na kenda kune tiyana wora konda ŋo nagon laliyan kulo kenda se ko nye nu doctor ko nye lu pilot ko nye lu police man ko nye lu ay sikili lo kita logon laliyan kokon toyana wate kokonda 'boŋ kune kune konda ka yega laliyan

kudu lojojon kaŋ i bgoke ni lo jon i sor na kak

kule ŋutu kulo kaaŋ gboke ni si'da 'bura lakin kule kulo a si'da 'bura ko 'börik ayi diŋit mömörötu ko 'börik rerenya bes mandu ko 'börik na se

ti nan kodo yesi yesu 'bura' ti nan bge'de bgwoŋ ko diŋit na toto naŋ a na'but köti ti nan ködö 'duŋoro yeyeesi na gboŋ kuwe töyili ni kune koke'

bgoŋ 'bakan na kita na a 'bo ŋutu logon bgoŋ kuwe bgoke ni mimiyen parik kobgon ŋutu bge nyobulö galakinda na 'börik na ŋo loŋ ko 'de'dekuri a yiti i kokoya a yeŋundi a twan i lukata na ŋutulu

ko nan gbon yi yolo na kölisi ti ŋun nan jore ko löŋön a duma a na poonda ko ŋun

ee nan wowoŋgu tom na yoloni rino na wa gboso tekeyeŋ

eee gurusu kune yi 'de'ya i beŋge

'döti naŋ un nyanyay parik na a pasiko na miji

a 'dötilön logon nan nyanyar parik kulo a kilo a döruwö a ko ŋo gbeŋge ko janjaro a ko ludeyeki kilo ŋo' logon nan nyanyar parik

ŋojik kulo kaŋ gboke yu jujiki adi kenda na a na'but molu tikinda ŋutú gboŋ ko mede ko gurusu ko ŋo ko arabia ko de

'detilön naŋ nan nyenyesu parik nan nyanyar parik ŋo bge ko loputu bgenge ko janjaro ŋo bgenge ludweki

ko do a kenda do dene den 'de'ya na gurusu a do molu kitani yi diŋit nagoŋ a nago' kode' nagusu'

kenda na kaŋ yi gboke ni ŋarakinda ŋutu' yi wurjö na ŋo' naŋ ŋutu' a luŋu yi konda

kenda na kaŋ i jur yu ŋarakinda yi i kukuju na kule ŋutu logon a ko den ko i ŋarakinda na kule loŋ a ko den nyu

ŋojik liyan ko wate kune liŋ kaaŋ yi gbokr ni nyanyar birö na kura lo mokosi' lo

kiko' togeleŋ lo a meda na koko na ŋutu loŋ aje kenda aje momorani 'busan na kenda kikö tomurek lo a yinga na ko ko na saresi ti komonye ko koŋote ko ti ŋutu logongiti a köti ajo kenda